Megjithëse feja ofron një udhëzim moral për shumë njerëz, ngë është e vetmja burim vlerash etike. Filozofitë si humanizmi laik mbështesin idenë se njerëzit mund të bëjnë zgjedhje morale me arsyes, përvojës edhe reflektimit personal.